<hesitation> en ane yamache petu namache mchelek awendi centre awaipu mchelek kilo aeng, amu amache kwam konyuu, acham alalii maati awoipu eng centre aitu alal maati, acheng kitungiuki acheng nyanyeki ak andene maa peek. Apel korok, korok arangchi peek arangchi peeki agagany kochamugon akande chumbik, korok amu mii piik chi chechamei ichek kepeli akomii chechame keyoo kunoe ko achame anee chekipelei amuu kaindene tuguktukuli ako kaisakan. Ayoi mcheleki akel akany korur naruri asutu <hesitation> akany kourio kidogo kongokamii pmberek ak piasik asakan akakonori. Konarokchio tukuli akur laakiapai akachi chitukul chekula oamishe.